Eka, teña ara-dalaña mihitsy ny mañao laharam-pahamehaña ny fiañan'olombeloña mihôtry ny biby hafa zañy. Satria ny olombeloña nomen'Andriamañitra fahefaña hanjaka amiñy voary zay misy eto ambonin-tañy. Donko zañy ny olombeloña teña hoe mañam-pahefaña amiñy biby hafa rehetra sy ny zava-boahary rehetra.